Jaji ero wasseringede, wedding maneng naserring fappada kessiq-kessiq ede, debu-debu yede, nappa ifaddeppungi, nappa iyala, nappa iyabbeyang. Jaji, iyaro kegunan- kegunaanna fasserring <noise> ngede.